lallịnụm laaram ma ịlọ ma wẹịz kịna ịwụ yan waụ pịdị ẹẹbụt nụm waam pọkayị, marawụn parụd wọrọp, marawụn parụd saaga, kịna waam ma adgị konon lọsịn nam waam kọngụm ma yaịzịm kịna an wọp nam ma patọ nụm waamụ ɓaana kụm watọ kwalụn mịnị ma watọ wẹẹgo ka ɗịz kaị ga lalịịngọ yan yịl waam ɓaanam ɓanụ kọtụn pẹẹyịsmụ kọtụm sẹbụtmụ a pịdịm nẹngọn nga kịna ya waam kọngụm kịna an pad wa <hesitation> waam mịnị ɗọpị <hesitation> wamọ ɗọb yọm mịngan wọbẹ pọ kụmmụ mịni mingan yịllẹ mịngan kasụm mẹlẹm mịnịn yịl waamọ ɗọɓyịm ɓaanụm mịn padgọ ga kịna zẹ mịn warẹ ɗọtọn mịyẹ watọ watọ kwalụn mịyẹn gayị mịn shiryun mịn warẹ waamọn ɗọbyịm ɓaanụzẹ kịna awam mọna nẹịzẹ awaam kọn kịna an yaịz waam ɗasa. kina pịdịm mọna nẹnụ waam kọn takị mịnịn yaịzẹ mẹrgẹ ganda mịnị pad <hesitation> waamọ ambọ kan mịnịn wẹẹm <hesitation> kawyum <hesitation> manam mọ ọk talpị pand sụ mịnị ambam tendemeje min yan wam nị, kan mịnịn waam <hesitation> ọk nụm layịrọ, ọk nụm sụụlẹ pịb ka kịna nem mergi wa yaa tẹndẹmẹm amma kịna yaa nẹẹ mịnị ang wamọ wọkwọkịm ɓaanụm lasara ɗọọna tẹndẹmẹ mịn pụdamgụ ka kịna nẹẹm. mịnịị laɗịn da yọ mịn pụụdụn. kapin mịn pụụdụn ịmụ yak pịp gụm ɓazak a pịdịm mọn nẹngọn ngaa kịna yaaz wam kọn.